Xtíla̱ tsí kiraꞌdiin guꞌwáá, guꞌwáá, xí ikhii̱n na̱gu̱mii i̱jii̱n, xí nawaꞌdii̱, rí ginii mbájayu nawaꞌdii̱, nuꞌgíi̱ xndú, nundxa̱ꞌwe̱e̱, nusie̱n, na̱ta̱ꞌaa̱n nuꞌgíi̱ xndú, wámbuu̱n nini̱i̱ xndú rá, nawaꞌdii̱ máꞌ nosien nawajna̱a̱ rixa̱á. <hesitation> a̱ꞌkhue̱n rá nabúu̱n mba̱yo̱ꞌ gajmíi̱n i̱jíi̱n rá. Ído̱ nawaꞌdi̱í na̱gu̱mii tsúꞌkhue̱n rá, a̱ꞌkhue̱n rá, nundxa̱ꞌúu̱n tsúꞌkhue̱n nafrígúun tsu̱dúu̱n ná nagóo̱. Xí na̱xki̱dxúún i̱jín xtílá rá, nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ gakhe̱. Xí nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ gakhe̱ máꞌ rá, najanúu̱ ño̱o̱n naꞌphi̱i̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa xí najrámuu̱ miꞌcha̱ nu̱ndxawe̱e̱. Rí nu̱ndxaꞌwe̱e̱ a̱ꞌkhue̱n nutandxa̱ꞌwáa̱n eꞌne náníi̱ nagu̱u̱n xpíphíi̱n. Óra̱ xí, xkuaꞌnii máꞌ none̱ mba̱xtá mangiin, xí micha̱, mbámbá miꞌcha̱ iyáa̱, nuxkaxi̱i̱ ña̱ꞌñíi̱, xí ndayá máꞌ naꞌne micha̱, nambiꞌi ti̱ga̱ nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱. Naguaꞌdii̱ ma̱ꞌ nundxa̱ꞌwe̱e̱, <hesitation> naꞌni̱i̱ idúún xa̱bo̱ ini̱i̱, xúꞌkhue̱n máꞌ, <hesitation> xúꞌkhue̱n máꞌ, mbaꞌiin, <hesitation> nduyáa̱ frigúun mbi̱yú ri̱jma̱á, nawataa mbi̱yú xí nduyáa̱ nu̱ndxa̱ꞌwa̱ i̱jín xtílá, nawataa̱n. Xí nawataa̱n naguaꞌnii̱ máꞌ rá. <hesitation> nagíꞌdu̱u̱ máꞌ mbáxte̱ nandxaꞌwá. Kajngó nawaꞌdiin i̱jín xtílá narka̱ꞌo mijná, xí iyáa̱ ikhii̱n rí, rígu mbi̱yú mijngi rá. Na̱ta̱ꞌáa̱n ná awúun nánii̱, tsí-tsíyáa̱ nagataa mbi̱yú na̱ga̱nú nawaꞌdii̱n, naꞌne naníi̱ ga̱jma̱á mbi̱yú rá, naguaꞌdii̱ nagáñútuꞌúu̱n ná agoo exe̱ ná agoo iná mbámbáa ixpátraꞌaa ini̱i̱. Xkuaꞌii máꞌ mangaa ño̱ꞌo̱n mangiin, xí ndiyáa̱ má rí nandxaꞌwá, mbi̱yú iyáa̱ nawaꞌdii̱ má nánii̱ nundxa̱ꞌwa̱. <hesitation> xí ndiyáa̱ ikhii̱n rí na̱ꞌkha̱ mijngi xu̱kú rá, na̱ri̱guii̱ inuu exe̱ rá, nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ gakhe̱ rá, jngó ma̱goo mbuyáá iꞌwíin, a̱nguíi̱n rí na̱ꞌkha̱ tsí ma̱wa̱nitsúu̱n eꞌne. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa, xi mika iyáa̱ mangaa na̱mba̱ꞌthaa̱ xpípii̱n, mba̱a̱ xpípii̱n nuni̱i̱ natimii̱ ná xtuun exe̱, nduya̱a̱ xu̱únꞌ. Xí xtíla̱ tsí neꞌngo̱o̱, <hesitation> mika eꞌyoo rá, nambaꞌthoo̱ rá, ja̱mba̱ꞌthoo rawuu̱n ri̱gaa̱, ná xtuun exe̱ jaboo̱. <hesitation> xí ndaꞌyoo̱ yaꞌsi, ndaꞌyoo̱ ma̱ga̱a̱n rá, ndaꞌyoo̱ mika. Naꞌkho̱ ya̱je̱e̱ mangaa xí, ndayáa̱ xu̱u̱ꞌ ríga̱a̱ xtuun exe̱. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa xí mbáa xtíla̱ najáñuu geꞌdoo ndi̱ta̱ꞌa̱, <hesitation> nagi̱ꞌdu̱u̱ naꞌnii̱ mbá. Mbrúthun nandxaꞌwée̱ xó kua̱ꞌa̱n, kua̱ꞌa̱n, aphuu̱ iꞌnii̱ rí nandxaꞌwée̱ xí giꞌdoo̱ ndita̱ꞌa̱, kajngó najanúu̱, <hesitation> thana naꞌwa̱a̱n mangii̱n. Óra̱ xúꞌkhe̱n máꞌ xtíla̱ tsí guaꞌdáá ska mangaa, nu̱chi̱thii̱n mi̱ndaꞌkho inúu̱ mbámbá ráto̱ nuchi̱thii̱n inúu̱. Xí nu̱chi̱thii̱n mba̱yo̱ꞌ inúu̱ rá, nakujmaa máꞌ rí ska guaꞌdaa̱, na̱ꞌkha̱ ska inúu̱, na̱ꞌkha̱ líꞌñúu̱, xkuaꞌnii máꞌ, nuni̱i̱ mangii̱n phú nu̱chi̱thii̱n inúu̱ mbayíí mbo̱ꞌ, xí ndiyáa̱ máꞌ rí naꞌkho̱, naꞌkho̱ iyáa̱. Xí nduyáa̱ mbáa xu̱kú rá, <hesitation> tsí tsíne̱ nuwii̱n mbá jayu, <hesitation> nduyáa̱ mbáa a̱bo̱ꞌ, nduyáa̱ mbáa xo̱we̱ mbo̱ꞌ, nawaꞌdíi̱n nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱, naꞌne thiin xúgíí xnúu̱. A̱ꞌkhue̱n nu̱rka̱ꞌo mijnée̱ xí tsíne nuwii̱n xu̱kú, i̱mbrúthun ini̱i̱ xó nduyáa̱ xu̱kú jamí xí nduyáa̱ mbi̱yú, <noise> i̱mbrúthun ini̱i̱. Xí naxki̱dxúu̱n i̱mbrúthun máꞌ ini̱i̱, xí na̱xki̱dxúu̱n mangaa. Kajngó xí naꞌpho̱ ya̱je̱e̱, naꞌpho̱ ya̱je̱e̱ rá, guaꞌdii̱n xkoo̱ꞌ.